तू हमेशा बढ़िया बढ़िया तोहफा चुनथा कहा से लाय ह इतना बढ़िया हुनर हमन ला भी सिखा दा। हमन ला भी कुछ ट्रेनिंग दे दा तोहर तोहफा। बहुत अच्छा क्वालिटी के रहेल चाहे महंगा हो या सस्ता। अभी तक जितना तोहफा लाए है सब पसंद आएल। जितना भी तोहफा लाय ह सब बढ़िया है।